gilangiru, gilaralman wu chaatulum, nnden laralman lo faddanadum, kone entwari bangatan bum, koko nandi banin, nnden nunafsida belaralman, saatukolaralman, hewadum fadda konumidi dum barahib hewadum nyama.